Bɩ ̈kɛbayɔ keme vo mʋa alo kɛba mʋ nʋ nevo nʋ anɛtʋlɩ alo nɩdʋ anʋɛtʋ lila mɛ ɔsɩɛ ayɛ nɔnɔmɛ kɔdʋfa alo ɔsɩɛ ayinyezɛ dʋfa ɔsɩɛ akɔnazɔ ɛsɛ sisi ɔsɩɛ nane kele agbanasɛ ɔsiɛ ɔlɛ ɔlʋsɛ nʋ ɛsɛ sisi ayʋ ʋne <hesitation> ɔsɛɣa alo ʋnʋkʋvio nadʋ ɛtʋ ka. Akana zɔ ɛsɛ sisi kayiɣla amʋ ayinyezɛ bila ɔnane kpe nʋ ʋlʋvɩ ni ava ayiɛsɛ ɔlɛ ʋwolowʋ ayɛsɛ zɔnɩ. Mɛ tatʋ ɔsɩnakʋlʋe la bi kɛbamʋ nʋ tayɔ kevo la mamʋ nʋ ɔlʋzɔ ɛsɛ sisi, ayinyezɛ alɛ ʋwolowʋ ayɛsɛ keleni sɔŋ mɛ amʋnʋ tayɔ ɔsi sisi mɛ akɔnebʋ alʋ mɛ akɔnebʋ alʋ mɛ tala nʋ ɛdiɛ kʋ namʋ.